في عمان أعتقد أنو الشخص العادى بينفق حوالي من ثلاثين إلى خمسين ريال عماني أسبوعاً على الطعام حسب عادات الأكل والمطاعم يعنى تقريباً مية وعشرين إلى ميتين ريال عماني شهرياً، طبعا المبلغ بيختلف من شخص لآخر حسب الخيارات الغذائية سواء كان بيفظل الأكل بالمنزل أو الخارج وأختياراته للمطاعم.